Ae hanii nonnon on bo doka on alatta anuma hunde bo joɗa nonnon ngam ayi kenya, ayi hande. Awawan ko'a timan jango ta'ayi irin mai a heftan ngam koh kitowo ha kitotirdu wawan naftira be numo himɓe, numo mako be koh himɓe ve'e sai ta'a keeta.